Dufar la one of ley animal I na really like leh business because ley always in ley swampy area rat another animal that I don’t like their business because ley always in ley on ley dump site in ley <hesitation> rotten rotten area neh I really like la business so and another la I don’t really like their business again is pig ley always in ley mud in ley funny funny area neh I na really like their business.